වඩාත් කැමති <hesitation> උදේ ආහාරය සඳහා ලුණු රසැති <hesitation> සහ <hesitation> සැර මිශ්‍ර ආහාර ගැනීමටද නැත්නම් <hesitation> පැණි රස ආහාර ගැනීමටද <hesitation> කියලා කිව්වොත් <hesitation> ඒක විවිධ අවස්ථා වලදී <hesitation> රුචියත් එක්ක <hesitation> වෙනස් වෙනවා. <hesitation> සමහර අවස්ථා වලදී <hesitation> සමහර දවස් වලදී උදෑසන ආහාරය සඳහා <hesitation> සැර <hesitation> සහ ලුණු <hesitation> මිශ්‍ර <hesitation> ආහාර <hesitation> වැඩි වශයෙන් ශ්‍රී ලාංකිකයෝ <hesitation> පාවිච්චි කරනවා. <hesitation> තවත් වෙලාවක <hesitation> පැණි රස <hesitation> මිශ්‍ර <hesitation> ආහාර වර්ග <hesitation> සමහර <hesitation> පිටි වලින් සකසන ලද පැණි රස මිශ්‍ර ආහාර වර්ග <hesitation> විවිධ රොටී ජාති <hesitation> වගේ දේවල් <hesitation> පැණි රසත් එක්ක <hesitation> ආහාරයට ගන්න අවස්ථා තියෙනවා. බොහෝ වෙලාවට බත් සහ <hesitation> සම්බෝල <hesitation> නැත්තම් තවත් මොනා හරි <hesitation> ලුණු සහ මිරිස් <hesitation> ආශ්‍රයෙන් හදන <hesitation> විවිධ <hesitation> ආහාර වර්ග <hesitation> භාවිතා කරන අවස්ථා තමයි <hesitation> බහුලව දැක ගන්න පුළුවන්. ඉතින් <hesitation> මේ අවස්ථා දෙක <hesitation> රුචි අරුචි කම් අනුව විවිධ දවස් වලදී <hesitation> වෙනස් වෙනවා.